Nisy aminy ñy tantarany Indônezia5: ñy fihaviany ñy ôlôndé noho ñy fanjanahantany hôlôndé nanomboky taminy ñy tao roe no eninjato no ñ'arivo. Nanjary taniny fanjakà ôlôndé endonezia5, lafa niory ñ'orin'asa ôlôndé ho any varotsy an'azia añy taminy ñy vanimpotoa ny ñy fanjanahantany5,nanjary añisany tany manandanja aminy ñy fitrandraha ñy harena voajanahary indônezia, manahakan'izay ñy volam.